طبعا ثجافة الصين مختلفة جدا عن الثجافة الأجنبية والثجافة العربية، الصينيين عندهم عادات وتجاليد مختلفة <hesitation> بالنسبة لو نجارنها بالثجافات الأجنبية الصينيين أكثر ترابطا <hesitation> لهم عالمهم الخاص، ما يحبون إظافة ثجافات ال- العالم الخارجي فيهم <hesitation> متفردين بثجافتهم الشخصية، وما يحبون <hesitation> دمج <hesitation> ثجافات العالم الأجنبي فيهم.